Mbo iza, a mbola sy nandeha tan-dafy aho, fa magniry zany handeha an-dafy, gna an-dafy aloha da mbola sy <hesitation> sy sisy havanay angnany, fa faniriako zany da hoe mba hiasa an-dafy de mba magnano vakansy avao gn'aniko aty à Madagasikara.